Pue shics sajier anoc cata quit awonpa pat nallac amoc aquiew gu shismi quit inbop pajayuts mi quit mi cual padma matangush do de vienew atmiquiw do gue mijiaw pañajc lave quiew atptaquit la mamaja mapajo mi cual la am patiw pichamey pamey anac coch gue guesho mal kutishiel que pameya na mi cual a---jaitsh a a maquiey mamey anac maquie mi cual ganey, aney ma---- partmallat kit que nicoshcut que atmot ta much mal.